Ten̈a tiako zen̈y migiaka kafe miaro ronono àby in̈y. Fotony amin’in̈y zen̈y mba ren̈inô tsara be tsiron-drô miaraka karà hafa feky. <hesitation> Mba amy zay bôka <hesitation> tsy de koa ren̈inao zen̈y herin’ny kafe mandeha, amin’ny hen̈inao an̈y.